<hesitation> nii kiakia' poti ponna ngi ai roki nawa' roki ruu, roki ruu tokohumo ruu neumo, ruu neumo hoho ongi riku ho hiya ong biskit nowo ngawha yii, bans nowo ngawah newungkong. Ho uringi ruu tokohummo nawa' roki onunno koh pero, pero kuriwah kana' yummo. Onunno pero kuriwah kana' yummo ai kana'yumo hoho ningi manni mirahu tongu ngong ho pero. Pero ningi newunno manni itikaiwah nuinuhe nong raa'no. <noise> ho ngong ruu, ruu sugar, ong sugar impa o'ko tri in wan, tri in wan ongkoh creamy, ho ningi hayeungong, nii ho neungana. Impa o'ko bans, bans ongkoh raun bans ongkoto o'konoko ralph pokonoko nopungkong. Ho hoho o'ko ningi nuengong hoko, impa sira, siranno <hesitation> sira ru'kah, sira ru'kah teungana impa noi o'ko ong <noise> popmi, popmi ho ningi kiakia' teungong, popmi impa kiakia' nii kiakia' nii hiya toku ponna neungana. Ho hiya ningi neungong roki hoko, hoho ningi ongi neungong. Impa ho uringi hoko pete' ngung, pero ngung, hoo hoho kiakia' honnoko ruu o'konong.